Hewan yang paling to magae uwa mane moi kajawe karna kajawe mane keoka wo ngosama manege pasti ai hioko o ngojangika lo ma bati ka <hesitation> ka kianaga yang o ngosama manege ibounu de kao sabarang kajawe oli mane karna kianaga ngodumu ojomoka de sinoto mane okia o ode karna ode mane kan ngomi islam wo kia uwa to wo magae uwa to karna karna islam mane kan mi nganggap ode manege o barang haram to.